मुइ एक क्लासबठे दश क्लाससम्म दार्चुला बस्या हुँ । र दश क्लास सक्या पाछा एघार बाह्र बठे व्याचुलर पड्डकी लेखा महेन्द्रनगर वस्या लगभग ता चाही पाँच वर्ष बस्याहोलो, र तै पाछा पछिल्लो टाइम हेद्यौ भुण्यापाछा अथवा समय हेद्यौ भुण्यापाछा मास्टस्स पड्डाकी काठमांडौ बस्या, ता लगभग पन्ध्र वर्ष वित्या, ऐल विभिन्न सस्ंथामा काम गद्दु र ठाउँलै सर्या छुँ, नयाँ ठाउँ भुण्या ललितपुर भयो, र ललितपुर बस्या लगभग एक वर्ष हुन्लाछ ।